Ọyim, odan ka la oyei obọbi obọbi ge y'echuọa. Ake la oyei olọhi, ọdaduma na lẹ ayọi je l'ọompaọ oyei olikpo yọi yọ gaọ ake yọi je l'eẹnọọ ayọi je l'aọpaa. Ayao ye k'eche nya plakataa ne gee yẹa ọmai j'ọdadoodu gaọn. Le gbei chiii kaa gbẹla ipoodo kuwo, ọda naa ge ya n'ochi kuwọ gee lọhia ọdọma nai ya ahii wutẹ ẹchẹ pam pam pam pam pam pam m, solọhin. Teyi w'ajẹ, ọnẹnẹ agaa kla ml'ẹẹnọọ, akọka ml'anu, ẹnọọ gee yọi nwuọ ọdoo l'ọhi ogaa choo nwuọ ọdobọbin. ẹnọọ l'ẹhọ tuwọ achẹ, ẹgaduu no kau nyọ gaa l'odee ya ge l'anọọ anyọi ya, ẹẹno tuwọn ahii nyọi yan ake ake y'ọnchẹnya ichichi no lẹyin, ẹnọọ koo w'ọọchẹnya, ẹnọọ koo w'ọinọọ, ẹnọọ koo w'ẹnọọ ayọchẹnya paalan ko l'ọhin, oge biọchẹ ọdobọbi Ọda na kpeyi che kaa yan ma oge biọ nyọ. L'ẹyi tu w'ajẹ l'ẹnọọ l'ẹyi tu w'ajẹ l'adaa ẹga duuma ne ka nyọo abọọ nai nyọa. Ahii yẹ plakataan, ẹchẹ nya bọbi baabanya ibion ọyim o ẹgẹ naa w'ọchẹnya nya aleyi tu w'aje agee l'ọba fia fia akai mẹnẹnọba ilẹ. ọba k'ẹchẹ nya no gee w'ẹgọọchẹa ohi gbọbu koo w'eegiyọ ẹnyọọ lọka da ẹchẹ eloyi kuwọ ma ne je k'olọhin ekaọ hii ge gọi ọọma noo, eko n'oyei kuwọ l'ọhi ekaọ kwinya nyọ papa kaa nyọi l'ọyi ọọma kọi ọyi ọọma oo w'ọchọ kwọi ibi kẹnẹnu oobiyọ lọhi bi. Oyei olọhi a yọẹ ake mẹgẹ nẹẹchẹ kalọa lẹ babanya ẹchẹ ow'ẹchẹ noi t'ile l'ọchẹ gẹnon but ake l'ẹyi tu w'ajẹ ake l'ugen k'ẹchẹ lẹ. Koocho ọyim t'ẹyi w'ajẹ k'olọhi koi yọgaa koi yọ lẹnọọ koi yọ l'adaa